په بلجیم کې «وافل» او چاکلیټ مشهور دي. همدارنګه د بلجیم فرایز یا فرینچ فرایز هم شهرت لري. د دوی پخلی د فرانسې اغېز لري، خو ځان ته ځانګړې بڼه لري. یو له هغو «موسلز» دی چې د بحري خوړو سره خوړل کېږي. دوی له بیلابېلو لعابونو سره خواړه تیاروي.